நம்பிக்கை என்ற வார்த்தையைப் பற்றி சிந்திக்கும்போது, ​​​​பெரும்பாலான மக்கள் நம்பிக்கை மற்றும் யாரோ அல்லது எதையாவது நம்பியிருக்கும் உணர்வை சித்தரிக்கலாம். நீங்கள் முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டாலும், யாரோ ஒருவர் சரியானதைச் செய்வார் என்று நீங்கள் நம்பும் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதிப்பு உணர்வைக் குறிக்கிறது. நிலைமை, இது நேர்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையின் மீது கட்டப்பட்ட வலுவான, நேர்மறை உறவுகளின் படங்களையும் தூண்டும்.